Tayal tedma' lotama' porke xa' rema'ba xenak re orbixa' nakma', reta jwa'n nwir, reta jwa'n nchonor, re jwa'ya nli kopor, mbak tanto tanak re ma'ba tez, este yen ma'na re jwa'n yaa' ntedma' lota ma' xenak re mbina', tez xomod ncholma' xomod ndedisma' mbay nuga re mbina' tamod nli, mbay re bicha na' tez nchuplama' tama' o xomod nli ma' rega jwa'n ya' re mbakna' taga nak ma' rey ntendma' lota ma' ze tayal nted mayza.